सिन्गपोरे, मलय्सिअ, सब् एक् एक्नि जगत् ए बिलक्सो बप हेरि सोउथ्, सोउथ् एअस्त् असिअद् परे कर्वन् अरु सोउथ् एत त ए परे वेदर् थगि पर् ततु सिन्गपोरे तुतु सिन्गपोरे तुतु धमदन् बुइल्दिन्ग् असे। त बुइल्दिन्ग् ओ काने तु हेरि बुइल्दिन्ग् ओ हितु बुइल्दिन्ग् हो असे काने तु तत् बने पोपुलतिओन् बेसि असे। और् गरि सरि बेसि सोले त मोमेन्त गरम् गरम् बेसि हबो कर्वन् जितिअ गरि बिलक्सोले त चर्बोन् दिओक्सिदे बेसि हु। लहि हितु न दनो जे तत् केनक् बप कुन् बिल गरि उजहिन् हेरि पेत्रोलोग् सर गरि बिल कि उजहिन् है जुन्ग् बिल चुर्रेन्त छोले। हेबिल गरि उजहिन् हितु तु न दनो ते तत् केनक् बप वेदर् सोलि असे मोमेन्त ततु थन्द, गरम्, सभे सोलि असे किन्तु तत् बत उतु बोरोकोनु दिय ते बोरोकोनु दिय। काने निमोस् होइ थगि किन्तु एत वेदर् तोलमन् निमोस् होइ थगि ते हेतु हेर् एकिनिए कमर् अनोदो किनु कमर् एकु कोबोले नै मुरे तुतु बोरोक् बेसि नोकोन् एपु मोइ कर्न् सिन्गपोरे वेदर्। कोत मोइ नजनिन् बेले मकि सिन्गपोरे मनो हुदिलोमु लोगोर् असे सिन्गपोरे छिनतो हुदिलोमु कोम्पजन् तत् केनक् वेदर् सोलि असे ते हेतु हेर्।